Ɛbɛ amnayɔɔ, ɛbu kpɔsɔbɛ du, yovobu du, kpevidi du, kuu afɔyɔ kpɔsɔbɛ kafɔlula, kɛ a yakututsi kunu nanifuɛta makutsi tidu nu kusava mnalu alo nakutuyɔ mnabuadu nu kusa. Kpevie ta amnoo welɔku laɛ, yovobɛ bi amnɔɔlu ɛsɛ akuu namu nnanuƒuɛ nbaʒɔ lafa. Nnanifuɛtaa, alɛ akovenisili kpevidi duaa yuyeyevu kɔlɛ, evu amɔɛ bakana nadu ɔ lɔkɔ naili mootsue nɔɔku li, mayɔ soda me aɔ ayɔ soda dedɛ nuu amɔɛli meke sili. Ekeskli kafɔ kpawui madu gao maduɛ kuni kuss muu aee sodɛ kobetuyɛ nala mɛ. Etuye nala alabayɛ kɛ. Mɛɛ ɛakpawui komɛ ayɔlɛ muluia aʒɛ uliaa labaʒɔ kobaa kobe setu.